Le srɔ ɖeɖe nye gbea, ŋdza wɔ mariage. Tutu gbã ŋutsu ya va na agba. Ne eva na gba vɔa, mí ya yi Etat civil. Fifi ma mía wɔ mariage. Ne mí ya wɔ mariage a, mía yi Etat civil mía signer contrat be na mí mea gbe mía nɔnɔ wo. Mía lɔ mía nɔnɔ wo kaka tsɔ yi ɖe eku me, vɔa ne mía wɔ mariage a mía ɖu azã gã ɖe, ela nyi azã gã ɖe mía ɖu le tsɔtsi kpa me. Esrɔ nye ya nya kpɔkpɔ ya do awu nyuire nye ŋtɔ tsã ma le tsi ma do nu nya nya kpɔkpɔ e enɔ nye kuɖo nɔvi nyeo a va, amesiame kaka a kpɔ dzidzɔ le ŋtsi nye. Mía ɖu azã gã ɖe eya nye azã gã ɖe mía ɖu mía nu aha, mía ɖa nu wo mía ɖu. Mía ɖe- to fufu mía ɖa mɔlu mía ɖu nu wo mía kpɔ dzidzɔ.